самалға бала кезінде жүрек кемістігі диагнозы қойылды
тұмаураттым деп антибиотиктер сондай бір демдер жасайды да сонымен ғана шектелді
ол тәулігіне тоғыз дәрі ішіп он жеті сағат аппаратпен дем алуы керек
тамырлары жіңішкеріп кеткен өкпесінде де ақауы бар
кетіп қалуы мүмкін салмағы жетпейді
өзге адамның жүрегін күтіп донорлық кезекте тұр
ол кеуде қуысы кішірек сондықтан ыыы кішкентай адамның жүрегі керек бұл кісіге
бұл біреудің жазылмас дертке шалдыққанын я аяқ асты апатқа ұшырағанын күтумен бірдей
жұмыс болды жолдасымда жұмыс болды сонымен енді уақытымыз келмеді
енді осыған да мен кінәлі шығармын деп те ойлаймын
ондай болған күннің өзінде бауырлары денесіне тиюге рұқсат бермейді
самал секілді жалғыз адамды қорғау үшін сол мәйіттің өкпесі мен жүрегін алуға рұқсат беретін шығар деген үлкен үміттемін
елімізде жылына үш мыңнан астам сәби жүрек кемістігімен туылып оның жиырма пайызы ғана тірі қалады екен
егер дәрігерлер шұғыл араласып қажетті отаны жасап үлгерсе әрине
ал жүрек ауруы жүре келе пайда болған жағдайда жылдар бойы жүрегіңізді ауыстыру мақсатында донорлық кезек күтесіз
әрине ешкім сізге сау жүрегін жұлып бермесі анық
бірақ сіз өзіңізге сай келетін жүрек иесінің жазылмастай сырқаттанып қалуын немесе аяқ асты жол апатына ұшырауын күтесіз
бүгінгі бағдарламамызда еліміздегі донорлық кезек туралы айтамыз
армысыз ағайын бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
мен есболова самал мың да тоғыз жүз сексен екінші жылы қостанай облысы жангелді ауданында ақсығанақта туылғанмын
қазіргі таңда арқалықта тұрамын
екі мың он төртінші жылдан бастап кардиохирург орталығында донор мен өкпе мен жүрек ауыстыру транплантациясында кезекте тұрмын
өзім екінші топтағы инвалидпін ішетінім тоғыз дәрі
үкіметтен төрт дәрі аламын оның өзін кейде бар кейде жоқ
ы он жеті сағат бойы осы аппаратпен отырамын
бұл аппаратты маған үнемі қасымнан алып жүру керек
мұндай аппарат өте ауыр бұл алып жүруге келмейді
пойыз пойызға алып жүруге келмейді пойыздың светі көтермейді оны
мынандай тоғыз дәрі ішемін
мынау базентан үкіметтен берілетін дәрі бұның өзі кейде бар кейде жоқ
өтінемін көмектесіңіздерші
бұл арқалық қаласынан келген бейнежазба
самалдың айтуынша ол тәулігіне он жеті сағат арнайы аппаратпен тыныс алуға мәжбүр
және күнделікті тоғыз түрлі дәрі дәрмекті сағатымен қабылдамаса жүрегіне салмақ түседі екен
самал бұл азаптан құтылу үшін маған жүрек керек дейді
жүрек болғанда да жас баланың жасөспірімнің жүрегі қажет екен
бәрін де өзінен сұрайық
самал бүгін біздің студиямызда арнайы анасымен бауырларымен келіп отыр сәлеметсіздер ме қош келдіңіздер сәлеметсіз бе
қалай жеттіңіздер жолда қиналып қалған жоқсыздар ма жоқ әдемі жеттік
әлгі аппаратты қалдырып кеттіңіз бе үйге
иә өйткені мен анам екеуміз келген соң оны алып жүру бізге қиын
пойыздың светі де көтермейді оны
тоққа қосылып тұру керек ол сол үшін қалдырып кетуге мәжбүрмін
осыны ескеріп біз ыыы дәл осы түсірілімнен кейін сізді бірден арқалыққа қайтатындай етіп билетіңізді дайындап қойдық
айтыңызшы неше жасыңызда сізге жүрек кемістігі деген диагноз қойды
ы мың тоғыз жүз тоқсан төртінші жылдан бастап қойды
ыыы сосын тоқсан бесінші жылы қаратамын деп жүргенде әкем дүние салды
содан кейін анам бес баламен қалып содан кейін мүмкіндігім болмай қалды өстіп қаралуға
сіз үйдің үлкенісіз бе екіншісі екінші ммм
мектепке баруға мүмкіндік болды ма мектепте оқыдыңыз ба
сегіз сегізінші класқа дейін оқыдым арқалықта чтоб тоғызды ауылға оқимын деп ақсығанаққа содан кейін барып оқымай қойдым
арқалықта кімнің үйінде тұрдыңыз
папамның ағасының үйінде тұрдым
тоқсан төрттен бастап анықталған соң сол жерде чтоб дәрігерлердің қарамағында тұрайын деп сол жерде тұрдым
ол кезде қандай ем қабылдадыңыз
ол кезінде жай тұмау сияқты болған кезінде нелерді береді ал былай қымбат дәрілерді болмайтын ол кезінде
осы жерде толықтырып жіберсем болады ма
мен самалдың жеңгесімін негізі ы белгілі бір деңгейде дәрігерлік көмекті екі мыңыншы жылдардан бастап қарастырдық
өйткен себебі жаңағы өзі айтты ғой арқалық қаласында ы сегізінші сыныпқа шейін оқып әрі қарай ммм әкелері дүние салды мүмкіндік болмай қайтадан жанағы
бұл кісілер ыыы арқалықтан екі жүз сексен километр жерде жангелдин ауданы бар жангелдин ауданының арғы жағында тұрады ақшығанақ деген ауылда
сол ауылға қайтадан баруына мәжбүр болды сол қалпында осылай қалды
ал жаңағы тоқсан төрттен екі мыңыншы жылға дейін ы белгілі бір жүрек ақауына байланысты көмек көрсетілген жоқ ешқандай
ыыы сезонный дейді ғой сол ыыы соған байланысты сезонный жаңағы тұмаураттың деп антибиотиктер сондай бір ы жеңіл ы түрде
жалпы жалпы организіміне қатысты бір шамалы ем демдер жасайды да сонымен ғана шектелді түсінікті
рахмет мүгедектік рәсімделді ме
екі мыңнан бастап рәсімделді оның өзін екі мыңда дайындадым екі мың он үште бірақ алдым
өйткені бір жылда екі бір жылда үш береді жыл сайын мені төмен түсіріп түсіріп екі мың он үште
тұра тұрыңыз екі мыныңшы жылдан бастап сонда он жыл бойы он үш жыл бойы мүгедектік рәсімдедіңіз бе
иә жыл сайын ғана созып қана берді маған созып
екі мыңыншы жылы жаңағы қостанай қаласына мен өзім ы сол жақта сырттай оқыдым да өзім алып барып қараттым бұл баланы
сонда қаратқанда ыыы негізі облыста екінші топтық мүгедек деп береді қағазын бәрін жазып
полностью ы несін ы талдамаларын жасап обследованиесінен өтіп сөйтіп кетеді жангелдин ауданына
келесі жыл болған кезде жаңағы мүгедектікті дәлелдеу нету үшін ыыы потверждать ету үшін қайтадан қостанайға жібереді
сол екінші жылы барған кезде анау дәрігерлер ұрысты соншама алыс жерден не үшін қайта қайта келе бересіздер
неге сол жангелдин ауданы өзі неге созбайды деп
мен енді өзім ол жақта тұрмағаннан кейін самал өзі барып айтады сол денгейде қалды әрі қарай ы білмеймін жақсы бұл бұл сұраққа ораламыз
ал енді күніне тоғыз түрлі дәрі дәрмек ішемін дедіңіз иә
әрқайсысының бекітілген уақыты бар ма иә ммм
ол тоғыз дәрінің қаншасын сатып аласыз және нешеуі мемлекеттен беріледі
төртеуі мемлекеттен беріледі бесеуін өзім сатып аламын м
мемлекеттен бюджетный базентан беріледі сосын үш дәріні арқалықтың жергілікті несінен беріледі мхм
мүгедектікке қатысты жәрдемақы аласыз ғой иә иә ммм
қанша аласыз қырық бес мың қырық бес мыңға бес дәрі сатып аламын өзім
бес дәріге жетіп жатыр ма жетпейді әрине
сенигра бір дәрім өзі он бес жарым тұрады чтобы оның ішінде он екі штук қана он екі күнге ғана жетеді
ал маған мен оны жетпіс бес миллиграмм ішіуім керек күнде ал мен оны бөліп екі ақ мезгіл ғана ішемін
еще деген дәрі екі мың он жетінші жылы тағайындап берді
оның өзі он он сегіз жарым мен оны он бес миллиграмм ішу керек маған
мен оны жиырма миллиграмм аламын екіге бөлемін и екі күн ішемін бір таблетканы жетпеген соң сосын келесі айда оны алмаймын қалған үш жарымды аламын мхм
бұл тоғыз дәріні қашан ммм және қандай дәрігер тағайындады сізге
екі мың он үштен бастап мукарович мұрат мукарович кардиохирург кардиохирург тағайындады иә астананың кардиохирург
сіз күнделікті қабылдайтын дәрілердің ішінде ы синегра дәрісі бар екен
оның қолдану нұсқаулығында мүлде басқа нәрселер жазылыпты жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз ғой
енді қазір ыыы дәрігерлер отыр ғой осында ыыы бірден біліп ы отырған шығар түсіндіріп жатар
ыыы бұл дәрі негізі ыыы виагра тобындағы дәрілердің қатарына жатады екен
және оның ыыы нұсқаулығын оқыған кезде қарсы нұсқаулығын оқыған кезде бір тармағында қосымша аппараттармен оттегі қабылдаған жағдайда бұл дәріні ішуге тыйым салынады деп жазылып тұр
сіз күніне он жеті сағат аппарат арқылы оттегі алып отырған жоқсыз ба иә иә
мен бәлкім бір нәрсені дұрыс түсінбей тұрған шығармын
дәрігерлердің өздерінен сұрап көрейікші
сәуле талғатқызы студиямызға қош келдіңіз мхм
негізі бұл ыыы дәріні өкпе гипертензиясы болған кезде тағайындалады
иә нұсқауында басқаша жазылған бірақ осы өкпе гипертензиясы кезінде де осы синегра дәрісін тағайындайды дәрігерлер
ы нұсқаулығы содан кейін мына тегін берілетін нелері барлығы қазіргі кезде қарастырылыватыр
ол басқа ыыы дәрілік топтарға қазір енгізіліп тегін берілетін болады
бірақ негізі виагра тобындағы дәріге жататынын растайсыз ғой иә иә
ол қалай әсер етеді адам ағзасына
не себепті өкпе гипертензиясы кезінде жазып береді ол дәріні
негізі ол ааа ең алғашқы кезінде шығарылған кезінде ол өкпе гипертензиясына ы тағайындалған дәрі болатын ды
содан кейін оның басқа да тағы себептері болғандықтан оны виагра тобындағы дәрілерге жатқызған
яғни ол ыыы қан айналымына байланысты ма
қан айналымына да байланысты содан кейін өкпе гипертензиясы кезінде осы өкпе аурулары кезінде тағайындалатын дәрі мхм
сәуле талғатқызы елімізде қанша адам дәл осы жүрек донорлығына кезек күтіп отыр
қазіргі кезде тек қана біздің ы орталыққа келіп ыыы тіркелген адамдардың арасында екі жүзге жуық адам жүрек және өкпе ыыы трансплантациясына
ол ы астанадағы ұлттық кардиология орталығын ғана айтып отырсыз иә иә
көп адамдар мысалы біздің орталыққа жетпейді жергілікті жерде қаралады
ал бізде тек қана бізде қаралған адамдарды ғана бізге учетқа алынып сол бізде ыыы трансплантацияны күту парағында тіркелген осы адамдар
ұлттық кардиологияда аптасына немесе күніне қанша ота жасалады
негізгі жалпы кардиохирургиялық оталардың саны жылына бес мыңға жуық
ал жүрек трансплантациясына байланысты
жүрек трансплантациясы ол жоспарлы ы отаға жатпайды әрине
ол донорлыққа ыыы байланысты сондықтан оны ыыы санын біз алдын ала біле алмаймыз
жылына негізі былтыр мысалы тек қана сегіз жүрек трансплантациясы жасалды осы жылы жеті жүрек трансплантациясы және үш өкпе ыыы ауыстырылды
адам қандай жағдайда донор бола алады
ы негізі адамдар ыыы бас миына қан құйылған кезде инсульт жағдайында реанимация ыыы жағдайында жатқан кезде ы ми өлімі деген ыыы диагноз диагнозы қойылады
сосын ы не бас миының жарақаты кезінде де м ми өлімі диагнозы қойылады
сол кезде осы адамға коммисия мүшелері ми өлімі деген диагнозын қойып содан кейін ыыы қарап ыыы егер нелері донорлыққа қарама қарсы ешқандай нелері болмаса аурулары
сол кезде ол адам ы потенциалды донор болып саналады
потенциалды донор болады иә
ал ыыы донордың өзі болуы үшін яғни ағайын туыстарының жақындарының рұқсаты керек пе қалай
жоқ негізі бізде заң бойынша қазақстанның барлық азаматтары ыыы егер ыыы не ыыы өзі тірі кезінде мысалы нотариус арқылы немесе
бір қағаз қалдырмаса мен донорлыққа қарсымын деп қағаз қалдырмаса онда барлығы потенциалды донор болып саналады
бірақ ы бізде мысалы м әртүрлі жағдайға менталитетке байланысты көбінде ы сосын мына дәрігерлерді дәрігерлерге ешқандай мысалы кедергі болмау үшін
көбінде туыстарынан ыыы келісім сұрайды
сіздердің орталықтарыңыз әлемдік үлкен жаңалықтармен жарыса жұмыс істеп келеді оны бәріміз біліп жүрміз
мысалы мырзаның ыыы адамдарға жасанды жүрек қою операциясының өзі әлемдік кардиологияда үлкен бір жаңалық ашты десек болады иә иә иә мхм
жасанды жүрекпен біздің елімізде қанша адам өмір сүріп жатыр
негізі былтыр бізде үш жасанды жүрек жасалды содан кейін тағы да бір басқа
олардың жасанды жүректердің түрлері әр түрлі болады сол кармат деген содан кейін жарбик деген ы әртүрлі
ол операциялардың бәрі сәтті аяқталды иә сәтті аяқталды
сондай ы не юрий пия мырзаның өзі жасады иә иә мхм
самал екі мың он үшінші жылдан бері донор кезегінде тұр екен әрине ыыы сіздердің орталықтарыңызда иә иә
басқа ағза емес дәл жүрек керек кез келген адамның емес оның үстіне жасөспірімнің жүрегі керек екен
барлық жағдайды ескере келе шамамен болса да болжай аламыз ба тағы қанша күтуі мүмкін
негізі оны болжау мүмкін емес өйткені ы донор мен реципиент арасында сәйкестік болу керек
ол қан тобы содан кейін мына и ыыы иммунологиялық сәйкестік болуы керек содан кейін мына бойы ыыы несі салмағы барлығы сәйкес болуы керек
не себепті жасөспірімнің жүрегі керек бұл жерде түсіндіріп айтыңызшы
мына ы дене бітімі кішкентай болғандықтан ы несі ыыы кеуде қуысы кішірек сондықтан ыыы кішкентай адамның жүрегі керек бұл кісіге
сондықтан ыыы яғни ыыы денесі бірдей болса болды ғой иә
міндетті түрде жасөспірім болуы керек пе
дене бітімі ыыы не сәйкес болса сонда бұл кісіге кеуде қуысының өлшемі бірдей болса болды десеңізші иә иә
студиямызға денсаулық сақтау министірлігінен досқалиев жақсылық ақмырзаұлы келіп отыр қош келдіңіз
қазақстанда донор болу процессі жалпы қалай жүзеге асырылады
енді мен ең бірінші ғалымжан өзіңе мынау біздің елде бір жағынан өте күрделі екінші жағы былай өте керек те халыққа үшінші жағынан өкінішке орай
әрбір адамның басына туатын жағдай проблеманы көтергеніңізге өзімнің алғысымды білдіремін
енді жаңағы кішкене сәуле талғатовнаның айтқан сөздеріне мен ыыы кішкене қосымша айтайын
түсінбестік болмас үшін жаңағы синегра дәрі туралы айтывжатсыз ғой
адамның жүрегі ауырғаннан кейін қабынғаннан кейін ол тек қана жүректің айналасымен болмайды
тем более мына трансплантация жасау керек дегеннен кейін жүрекпен ең бірінші орган өкпе байланысып тұрады
осыған орай өкпенің қысымы қанның қысымы өкпеде көбейіледі сол легочная гипертензия дейді сонда мына синегра деген дәріні қолданады
оның механизмі қандай
бұл дәрі адамның каппилярындағы капиллярын капиллярын кеңейтіп қан айналымын соның ішінде оттегінің айналуын ыыы жылдамдатады жылдамдатады бір
және де кішкене қалпына келтіреді
ал мінекей самалдың аппараты бар аппараты бар ол аппаратпен дем ала алады оттегін дем ала алады
қазір мысалы осы оттегін ы енді арамызда отыр ғой ол аппаратсыз отыр ол жаңағы синегра деген дәрінің әсері деп танимын мен
өйткені осы ауа жетіп отыр бізбен бірге отыр бізбен бірге сөйлеу
сондықтан жаңағы бұл виагра емес виагра қатарлас дәрі
виагра секілді оның да жаңағы әсері бар
мына виагра деген препарат ол алғашқы рет жүрек ауруын емдеу үшін қолданған дәрі
әрі қарай оның басқа әсерлері де болғаннан кейін басқа әсерлері ол тек қана бір мүше емес бірнеше мүшеге өзінің әсерін тигізеді
мен жаңа айттым ғой капилляр ол бүйрекке де ол жаңағы бауырға да ми тамырларының капиллярын кеңейтеді
соны ы білсін дегенім ғой бүкіл осы аудитория халық
ал енді жаңағы донорлық жаққа келсеңіз енді ыыы біздің қазақстанда бүгінгі таңда екі мың жеті жүз науқас сол ыыы ағза күтіп отыр
жүректі күтіп отыр тек қана жүрек емес соның ішінде бөтеге бар бауыр бүйрек
жалпы донорлық кезектің санын айтып жатырсыз ғой иә иә иә
ол мысалы ыыы екі мың жеті жүз адам қысқа мерзімде бір жарты жылда соның ағзасын ауыстыру керек
әрі қарай жағдайлары ыыы былай айтқанда қиналады деген сөз
ал негізгі і тізімді қарасаңыз тәуелді органға тәуелді ол төрт мыңнан астам
демек осындай проблема бар
жаңа жарты жыл деп қалдыңыз ғой егер ол жарты жылда донор табылмаса не болады
қайтыс болады қайтыс болады
мысалы кардиохирургия саласында көп нәрсе жаңағы жасалынып жатыр жаңа сіз айттыңыз өзіңіз айтып кеттіңіз
біздің центрде ы жасанды жүрек қолданып ол адамның өмірін ұзарту үшін ол адамға міндетті түрде жүректі ауыстыру керек мхм
иә міне мысалы мына самал секілді ыыы науқастарға жаңағы ыыы анандай аппарат қолданып дәрілер қолданып солай өмірін созылып отыр жағдай солай
мысалы осы жеті жылдың ішінде бір мың алты жүз алпыс алты адамның ағзасы ауыстырылды
соның ішінде жетпіс шақты адамға жүрегі ауыстырылды мінекей бүгінгі таңда он бес адамға өкпесі ауыстырылды статистика осы
осыған орай осыған орай мен мынау бүкіл қоғамға біздің қазақстандықтарға өзімнің үндеуімді айтқым келеді
адам қайтыс болғаннан кейін оның ағзасы ешкімге керек емес
мынау дұрыс емес ұғым бар адамның денесіне пышақ тигізбей солай жерлеу керек деген ол дұрыс ұғым емес
көп болса алты жылдан кейін ағзаның ағзасы еріп кетеді тек қана сүйектері қалады
бірақ адам мәйіт деп санайық енді мәйіт жеті адамның өмірін біздің қазақстанда әрі қарай соза алады
жеті адамға өмір сыйлайды деген сөз
мінекей сол ұғымды біліп отыру керек
мысалы дамыған елдерде мысалы біз енді дамыған елге бара жатырмыз ғой кейін қараймыз дамыған ел дамыған елде соның ішінде европада испанияда
бір миллионға щаққанда көрсеткіш қырық жеті қырық жеті а біздің елде бір бүтін онан үш жоқ деген сөз
көрдіңіз бе мынау даже белоруссияда ол көрсеткіш жиырма жеті
демек әр ел осы белоруссия болсын тмд елдері ғой өздерінің азаматтарына мәйіт көмек береді деген сөз
а біздер біздер азаматтық борыш ретінде қарайтын шығар а азаматтық борыш ретінде қарайтын шығар адамдар
дұрыс айтасыз менің енді жаңағы сыным емес бұл енді менің жаңағы сұрағым да емес бұл менің тілегім
біздің азаматтар осыған дұрыс қараса екен деп соның ішінде біздің мына қара көздер
өйткені бүгінгі статистика біздің мынау ыыы солтүстік облыстарда жиі кездеседі донорлар
и олар ата анасы болсын жақыны болсын өзінің келісімін береді
өкінішке орай оңтүстік біздің жаңағы облыстар да бас тартады мхм
бұл жерде бірінші кезекте қандай қайшылық тұрады ұлт па дін бе тіл ме
ең бірінші мен ойлаймын адамның сана сезімі ұғымы
өйткені адам тек қана өзін ойлайды мінекей жерлеймін сонымен болды деп
а қасындағы айналасындағы адамдарды ойлап жатқан жоқ деп санаймын ол түсінбестік білместік деген сөз
ы екіншіден енді біздің менталитетіміз біз екі мың он екінші жылдан бастап адамның миы өлгеннен кейін ағзасын алып жатырмыз
сондай бүгінгі таңда тоқсан үш мәйіттің ы органдарын алдық жеті жылдың ішінде
ал енді ыыы мысалы ол үлкен былай айтқанда қадам деп айтуға болады
жеті жылдың ішінде м тоқсан үш деген тым аз емес пе аз өте аз
жаңа сіз заң бойынша түсіндіріп кеттіңіз егер адам тірі кезінде донор болуға қарсымын деп бір құжат дайындаса ғана сізге айтамын оны пайдаланбауға болады дедіңіз
бұл мысалы біздің елде ыыы заң бар ол денсаулық сақтау жүйесі және оның системасы деген
соның жүз де алпыс тоғызыншы бабы бар жүз де жетпісінші жүз де жетпіс бірінші бабы бар
сонда көрсетілген егер де біріншіден кім донор бола алады мәйіт бола алады және тірі адам бола алады жануар бола алады деген
ал мәйіт жаңа мен айтып кеттім мәйіттен егер де адам тірі кезінде қолхат жазбаса мен қарсымын менің денеме тиіспеңіз десе
заң бойынша біз ала аламыз сұрамай да ала алуға болады
бірақ бірақ біз енді небәрі он жеті он сегіз миллион халықпыз бұл енді күрделі нәрсені ақылдасып шешкенді жөн көреміз
осыған орай туысқандарына айтқанды жөн көреміз өйткені біз теріс пікір тудырып алуымыз мүмкін
бізді қайтсын бізді жаңағы енді барлығына кім кінә үкімет кінә ғой бізде солай емес пе
анау жетпесе де үкімет кінә су болмаса да үкімет кінә
енді сол осыған байланысты бізді кінәламас үшін біз жаңағы келісіп шешкенді жөн көреміз
басқа елдерде де алғашқы қадамын осыдан бастаған
яғни көбіне ы қалыптасқаннан кейін ғалеке тұра тұрыңыз үйленгеннен кейін қалыптасқаннан кейін әрі қарай сұрамай да алынып жатыр
мысалы мынау ы дамыған елдерде ы адам егер де ы клиникада шетінесе оны үйіне ешкім де алып бармайды ешкімге де бермейді
түсіндіңіз бе сол моргтан кейін рәсімін жасап қай жерге қойылады қойылатын жерге қойылады қойылмайтын жерге өртейтін жерге өртеп сондай рәсім жасайды
біз сияқты жаңағы ыыы мынандай ыыы бізде қалыптасқан нәрселерді ешкім де жасамайды
оларда уже басқаша қалыптасқан бізде менталитет басқаша қалыптасқан
осыған орай біз келісіп жасағанды жөн көреміз ол бір
екінші мынау тірі адамдар кім бола алады тек қана туысқандары емес
мысалы қазіргі статистика көрсетіп отыр сексен пайызы жаңағы мен айтып кеткен ы мұқтаж адамдардың қырықтан жиырма жасқа келген адамдар
сіз ойлап қараңыз қырықтан жиырма жасқа келген адамдар ол сексенінші мен екі мыңыншы жылғы туылған балалар
ол кезде өздеріңіз білесіз қиындық болды көп семьяда бір бала я екі бала асып кетсе үш бала болды
олар енді ы барлығы да түгел денсаулығы жаңағы келгеннің өзінде де ы ағзасы сәйкес келмейді
осыған орай бізде заң былай туыс болуы қажет емес
ең қажетті мәселе адам өзінің ағзасын ақысыз беремін деген қолхатын тек қана қолхат емес ол нотариально жазылған қолхат болуы керек
ол бір екінші өзінің денсаулығы дұрыс болуы керек донордың мынау ы реципиентке отырғызу үшін
енді мен жаңағы жануар деп айтып кеттім кейбіреулері ойланып қалған шығар
иә жануардың мына өздеріңіз білесіз ыыы іш құрлысының жаңағы әсіресе мынау ы мына іші ы іш құрылысының пленкасы бар
соны алып содан жасанды тері жасайтын біздің қазір жағдайымыз бар
жасушаларды клетканы отырғызып жасанды тері жасап адам мына күйіп қалған кезде сол жаңағы теріні ы жасанды тері ммм отырғызуға сондай жағдай бар
жануарлардың органдары емес тек қана мына пленкасын алынамыз
мінекей осындай жағдай бізде
түсінікті аға рахмет әзірге рахмет
сәуле ханым айтыңызшы жаңа айтып қалдық қой егер донорлық кезегін ы күте күте донор табылмаса ыыы адам қайтыс болады деді
айтқан жерден аулақ егер ы самалға донор табылмаса жаңағы жасанды жүректі аппаратты қоюға болады ма
бұл кісіде ы менің ойымша ы қарама қарсы көрсеткіштері бар
өйткені ол жасанды жүректің өзінің өлшемдері бар
несі ыыы кеуде қуысы кішкентай болса оған жарамыз болады
ыыы не оған ы кеуде қуысы да несі бір ыыы мөлшер болу керек сондықтан ы қойылмай тұр бұл
самалдың ы өзінің қан тобы да ерекше сияқты иә айтып жіберіңізші қан тобыңыз қандай еді
екі отрицательный мхм екінші қарсы топ дейді
яғни жасанды жүрек қою үшін де қан тобы да сәйкес келуі керек пе
резусы теріс болуы керек бұл кісіге мысалы бірінші топтың және екінші топтың ы несі доноры сәйкес болады
жасанды жүрек қоюға жасанды жүректе ол жерде несі қан тобы қаралмайды ол кезде осы нелері кеуде қуысының өлшемдері қарастырылады мхм
кеуде қуыс деген мына жүректің тұрған жері ғой иә иә сол жерге ана аппарат сыюы керек
самалдың жүрегінің тұрған жері тар ол жерге ана аппарат сыймайды ол бір насос қой жұмыс жасап тұратын тар
сондықтан оны қоюға қазір болмайды
самалға керегі ол донордың жүрегі
бірінші топтағы мысалы келеді екінші топтағы келеді донордың жүрегі вот соны енді күтеміз
мен ойлаймын мына сіздің программаңыздан кейін мүмкін көзқарас өзгерер
самалға жаңағы денесіне былай ыыы кеуде мүшесіне ы және де қан тобына сәйкес донор табылар
біздің де тілегіміз біздің де тілегіміз осы бағдарламаны түсірудегі де мақсатымыз сол ғой
әзірге самалдың өзіне оралайықшы
самал ыыы құдай қаласа жақсы жаңалық болып донор табылып жүрегіңізді алмастырып денсаулығыңыз түзеліп қалыпты өмірге оралып жатсаңыз
ең асқақ арманыңызды айтыңызшы өмірдегі бірінші кезекте
отбасын құру отбасын құру
жасыңыз ы кешірім ы өтінемін отыз алтыда екен иә мхм
кездескен сөйлескен ұнатқан жігітіңіз болды ма бар ма
араласпайсыз ба былай араласамын сырттай
қандай мамандық иесі болсам екен деп армандайсыз
ммм ойламаппын ол туралы ойламадыңыз әлі иә
бірінші кезекте денсаулығыңыз ғой ммм ммм
дәрігерлерге қайта оралайықшы
сәуле талғатқызы егер жүрегіне донор табылып ауыстырылып жатса ең басты арманым ыыы отбасын құру деп айтып жатыр ғой бала сүюге мүмкіндігі бар ма
иә әрине ы мүмкіндігі бар
ондай адамдар бізде бар
трансплантация жасағаннан кейін балалы болыватқандар отбасын құрыватқандар құрыватқан адамдар да бар
содан кейін басқа мамандық тандаватады оқуға түсіп сондай өмірлері өзгеріватады өйткені мүмкіндіктері кеңейіп көп мүмкіндіктер туады сау жүрекпен
сондықтан ыыы өмір өзгеруі өте ыыы не ыыы мүмкіндік жоғары
мен толтыра кетейін ғалеке мысалы деген ол тек қана жаңағы отбасын құру емес жүректі ауыстырғаннан кейін бізде жаңағы олимпиадалық ойындар бар
спортпен шұғылдануға болады
мысалы біздің ыыы бір ыыы жаңағы былай айтқанда пациентіміз дейік ы испанияда ғой да иә испанияда бірінші орын алды боулингтен
демек олардың ол жаңағы ағза ауысқаннан кейін мүгедек болып отырады деген ол теріс ұғым
қалыпты өмірге келіп қоғамға пайдасын тигізіп әрі қарай өмір сүреді
үйленгендер де жетеді бізде және де мына нәресте сүйгендер де жетеді
оған біздің қолымыз бүгінгі таңда бұл жетіп отыр
ол енді мен тағы да айта кетейін ол енді үкіметтің ы үлкен үлесі деп айтамын түсінікті аға
бүгін біздің студиямызда ы психологтар отыр балабек аға мәншүк ханым қош келдіңіздер
мынаны айтыңыздаршы ешқандай ыыы әзірге ммм мамандық иесі болуымды ойламаппын дейді
сонда өмір бойы тек қана сол донорды күтумен өмір үшін күресумен келе жатыр
сіздердің қандай көмектеріңіз қажет
иә әрине ыыы адам баласы әсіресе кішкентай кезінде енді бала өсіп келе жатқан кезде ы уже сол кезде диагноз қойылады да
содан кейін уже барлық ы қоршаған ортаның барлығы уже біртіндеп жабыла бастайды
ол әсіресе вот бала кезінен бастап баланың м жаңағы психологиясында уже қалыптаса бастайды
мен ыыы осы только өзінің жаңағы диагнозынан басқа нәрсені ойламайды
сол себепті ыыы әрине ол кішкентай кезінен бастап балаға бұл жерде жаңағы поддержка дейміз иә психологиялық поддержкалар
тем более алты жаста қойылса ол алты жеті ол кез уже баланың жаңағы переходный возраст дейміз де
ыыы сонымен қатар кризисный системалар болады әр жаста орта жаста кіші жаста системалар болады солардың барлығының өткен кезде
ол ы сау баланың өзі анадай жаңағыдай ешқандай ауруы жоқ мысалы ешқандай диагнозы жоқ сау баланың өзі көп түңіліп кетеді
сол кезде әр психологиялық көмектер керек болады сонымен қатар ата ананың көмегі керек болады
ал бұл кісіде уже сол моменттердің өзінде тек аппарат жаңағы дәрі ыыы сонымен қатар күнде жаңағы дәрігерлердің очередінде тұру
соның барлығы әрине баланың болашаққа деген арманын жаңағы қалаған мақсатын барлығын уже жауып тастайды барьер қойып тастайды
сол себепті ы бұл жерде ы әрине бұл кісіге айтатыным ы ешнәрсе кеш емес
ыыы әлемде қанша адам бар ыыы әртүрлі диагноздағылар бірақ олардың ешқайсысы мен осындай диагноздамын мен өмір сүруге құқым жоқ
мен тек аурумен ғана өмір сүруім керек деген мақсат болмауы керек адамда
ондай мақсатта отырған ешкім жоқ сол себепті сізге ыыы қазір мамандық таңдауға немесе ыыы бір жаңағы хобби дейміз ғой адамның әр адамның хоббиі болады
сол хобби іздеп ойыңызды басқа жаққа бөлуге немесе ыыы үйдің өзінде отырып түрлі түрлі жаңағыдай істермен айналысуға мүмкіндігіңіз өте көп
сізге сол жұмыстармен айналысу керек сол кезде сіздің мына ойлау қабілетіңіз ауруыңызды ұмытуыңызға өте көптеген ы көмектер болады
сонымен қатар өзім ыыы жаңағы жұмысым мамандығым бойынша айтатын болсам әрине бұл жерде жаңағы сіздің отбасы құруға деген де ешқандай жаңағыдай отбасы құрамын
біреумен кездесемін иә жаңағыдай енді өтірік емес ол табиғи да табиғи ол құдайдың жаратқан нәрсесі одан ешкім қашып кете алмайды
тамақ ішуді де бізге жаратқан
яғни сонымен қатар ыыы жаңағы ер мен әйелдің ортасында болатын жағдайдың өзін де алла тағала жаратқан
одан ешкім қашып ешнәрсе істей алмайды
сол себепті соны да ойлауға немесе ыыы қандай болған күннің өзінде де ізденіп мысалы сөйтуіңіз керек
сол себепті бұл жерде ы сіздің жаңағы психологиялық тұрғыда да мамандық тұрғысында да отбасы құру тұрғысында да
жаңағы білім алу тұрғысында да сізге осы ыыы диагноз кәдімгідей ыыы үлкен қара түрде барьер қойып тастаған
сол себепті сізге әрине қазір ы шамалы мүмкін қиындық болуы мүмкін
балабек аға алып қосарыңыз болса
енді жаңағы самал қарындасымыз ыыы жас кезінен ыыы осындай ы медициналық диагноз болғаннан кейін
жаңағы осы жаңағы үйлену туралы болашақ мақсат туралы айтылып жатыр ғой бұл жерде әңгіме
адамда мысалы барлық мақсаттарын армандары қиялдардың барлығы адамның өзінің ішкі қажеттіліктерінен туындайды
енді самалда сол уақытта енді тек қана бір негізгі басты қажеттілік ол осы ы жаңағы жаңағы жүрек ауруынан құтылу деген ыыы мәселе болған
мына кейіннен жаңағы ыыы қасымдағы жаңағы әріптесіміз де айтып кетті ғой көптеген осы ы тек осы аурудан құтылу үшін әр уақытта да жаңағы
ы тек ойда ғана бір ғана ой болғандықтан ол көп нәрселерді шынымен де ол ы екінші ы деңгейге ысырып тастаған ғой
ал қазіргі уақытта енді мынау адам өзі бұл нәрсе адамда бола бергеннен кейін адамның өзі бұған бойы да үйренеді
ы бірінші енді шыны керек ол тек қана самал емес ол жаңағы анасы да бауырлары да барлығы да ол енді самалдікі енді әрине ерекше ол өзі
психологиялық травма алған ғой енді бұл нәрседен адам стреске түседі
сізде болған шығар бұндай жағдайлар да
жылап ы жаңағы уайымдап ұйықтамай қалған уақыттар болған шығар сізде да
сонықтан да бұл нәрсенің барлығы ол бір адамға емес ол айналадағы тамыр таныс туған туысқандардың барлығына да енді теріс әсерін тигізеді
ыыы бірақ енді мына қазақтарда да айтады уақыт емші дейді уақыт өте келе бұған адамдар уже қалып деңгейде қарай бастайды
ал қазіргі уақытта енді жаңағы ағаларымыз жаңағы дәрігерлер келіп ыыы адамның бойына үміт ұялатқаннан кейін самалдың бойына әрине екінші қажеттіліктер ол
болашақта өзінің армандары жаңағы е жаңағы тұрмыс құрсам деген білім алсам деген ыыы бұның өзі де бұл адамды сәл де болса жеңілдетеді адамды
не нәрсе жеңілдетеді адамды біз болашаққа деген жарқын үміт адамның бойындағы стресті жаңағы түсіреді стресті азайтады сондықтан да
самалдың бұның жасап отқан барлығы да ол психологиялық тұрғыдан ғана емес жалпы биологиялық тұрғыдан да өзінің ішкі қажеттіліктерінің қазіргі сыртқы көрінісі ғой бұл жерде айналып келген соң
туған туыстарының тарапынан жақындарының тарапынан қандай қолдау керек
енді ол саналық енді бүгін болған нәрсе емес қой ол қанша жылдан бері қазір алты жылдан бері қазір жиырма жыл болыпты ғой ол ол
ол көмекті енді осы қастарына еріп келіп бірге көмегін көрсетіп адамға ол жаңа қазақта айтады ғой жақсы сөз жарым ырыс дейді
жылы сөздің өзі де самалға мысалы сенің болашағың да осындай жақсы болады деген өзі осы қолдаудың өзі де
жаңағы ол біз тек қана қазір көріп отырмыз ал жиырма жылдан бері ол отбасында қаншама қиын жағдайлар болды қаншама қысылып қалған уақыттар болды
оның барлығының әр уақытта қасында ана сенімді адамдардың табылуы да ол адамның бойындағы сенімді өзінің жаңағы ауруына деген ы мысалы
сіз жалғыз қалсаңыз ауырып қалсам өліп кету мүмкін ешкім қолдамауы мүмкін дейсіз де
ал сіз мысалы психикаңызда ы мен қазір ауырып қалсам мамам болмаса жеңгем ағам жүгіріп келіп маған көмегін тигізеді деген ол сенімнің өзі де ол адамға деген бойында
ы шынымен де жаңағы мотивация стимул туғызады өмір сүруге деген ынталаңдырады адамды
түсінікті рахмет біз енді бәріміз бүгін бірінші рет көріп отырсақ та жүрегіміз қатты ауырып отыр
десе де бала кезінен жанында жүрген осы самалмен бірге осы дертпен күресіп жүрген жақындары да отыр ғой студиямызда
сіздерден артық біз білмейміз ғой
анасы осында рыскүл апай микрофон алыңызшы
енді мынау самал кішкентайынан бастап ауырды туа
енді емдетпеген жеріміз жоқ
кішкентай кезінде енді оны мұндай дамыған заман жоқ қой енді ол кезде
жұмыс болды жолдасымда жұмыс болды сонымен енді уақытымыз келмеді
енді осыған да мен кінәлі шығармын деп те ойлаймын
осы туыстарымның жолдас ағайын туыстардың арқасында осы кезге дейін келді біраз көмектерін беріватыр
жолдасыңыз да өмірден жолдасым да тоқсан бесінші жылы қайтты иә бес баламен қалдым
иә осы енді бәрі өсіп өсіп кетті ғой енді осы самал енді кішкене қиналыңқырап енді
өзі де ыыы өзі де өмірге деген құштары көп иә өзі беріспейді ойлағанын бәрін
ойлап енді сен өйтіватырсың ғой десем жоқ мен алға қарай ұмтылыватыр
әйтеуір несі жеткенше көмек сұрап өзінің күресіп келе жатыр
енді қалғанын келінім жеткізсінші жалғастырыңыз
жаңағы психологтардың айтқан несіне байланысты кішкене не жасайын деп едім
жалпы жаңағы қойылған сұраққа ыыы енді бірінші рет болған соң ба толық жауап бере алмай қалды деп ойлаймын өз басым
ы өмірге құштарлығы өте күшті
жаңа айттым ғой екі мыңыншы жылы қостанай облысына апарып қаралған кезде сол кезде айтқан бір жыл ма
ы бір бір жылға жетпейтін ғана уақыты қалды одан әрі қарай өмір сүре алмайды бұл бала деген
бірақ сол өзі бір құлшынысы бар да өмірге ерекше
жаңа ыыы психолог ханым айтыватыр хоббиі болу керек
хоббиі бар ы қол өнерімен айналысады тоқыма тоқиды
өте керемет ыыы көрнекті сондай ы нелер жасай алады қолынан бәрі келеді
сосын ы отбасын құру жағынан енді мысалға өз тұрғысынан табиғи жаңағындай ы әрекеттер жасау керек деген әңгіме айтылыватыр
ол ол ол тұрғысынан да қадамдар бар
бірақ мынау жаңа мысалға дәрігерлерге қаралғанда бір бір есіктен бір дәрігерден екінші дәрігерге жеткенше қатты ентігіп қалады
ы кішкене отыру керек демалу керек сөйтіп барып не істейді
ал енді күнделікті мынау біз сияқты ы өмірге кәдімгі адам сияқты ы мысалы жаңағы жігітпен кездесу деген сияқты мәселелер төңірегінде
өз бетімен қозғалып жүре алмағандықтан үйден шыға алмайды да өз бетімен үйден шыға алмайды
сол ал жалпы ы мынау телехабарларды өте жақсы көреді өзінің ойын түйіндей алады
ол жағынан мен енді айта алмаймын жаңағындай бір вакуумда қалып қойған несі ы кеңейтілмей
самал айтыңызшы сізге кезінде дәрігерлер үкім кесіп те қойған екен иә бір жыл өмірі қалды әрі кетсе деп иә
сіз оған сенгіңіз келмеді ме соны алғаш естіген кезде қандай болдыңыз
иә сенбедім маған до конца барамын дедім
сол ерік жігеріңіздің арқасында бүгін мінекей студияда кездесіп отырмыз ғой
донорым табылса сол
ы сосын дәрім тегін дәрілер берілсе қазір маған керегі тегін дәрі
донорым табыла қалса соларды алсам
жақсылық аға самалдың жағдайындағы науқастарға барлық дәрілерді тегін алуға мүмкіндік бар ма
ол ы былай бізде енді реципиент деген ұғым бар
реципиент деген мынау донорлық ағзаны қабылдаған адам
біреудің бөтегесі ауыстырған біреудің жүрегін ауыстырған біреудің жаңағы енді ы бауыры ауыстырған олардың дәрісі тегін толық мөлшерде
ал самал ол күтуші мхм ол донордың органын күтуші ұзақ мерзімді ыыы ауыратын науқастардың санына кіреді
кейбір дәрілер жаңа айтып жатыр ғой бес дәрісі ол тегін беріледі
сол жаңағы министрліктің ы тізімі бар осындай дәрілер тегін деп оны үкімет сатып алып оны береді
бірақ кейбір дәрілері ол жаңағы ы тізімге кірмеген секілді мен жаңағы айтып отырған сөзіне байланысты кірмеген секілді өкінішке орай
мен ойлаймын енді мына жерде сәуле талғатовна бар так ол бір жерде тұрып қалған жаңағы дүние емес
ол ыыы жаңа дәрілер шығып жатыр м алға жылжып жатырмыз
келешекте келешекте мен ойлаймын келешекте емес осы ыыы қысқа мерзімде биылдың өзінде осы дәрілердің керекті мұқтаж адамдар ғой енді
былай былай айтқанда төсекке таңылып отырмағанмен бірақ өте тәуелді дәріге тәуелді
ыыы мен ойлаймын ол тізімге кіргізуге болады деп қалған жаңағы бес дәрісін
ыыы тіпті керек болса біз мойнымызға алайық соны ыыы өз тарапымыздан біздің кардинациолог ы центрдің тарапынан сол ыыы ұсынысымызды біз беруге дайынбыз
яғни осы түсірілімнен кейін әлгі сатып алатын ақылы дәрілерін тегін берілетін дәрілердің тізіміне кіргізуге мен ы көмек бере аламын
алып қосарыңыз бар ма
дәрігер ханымға айтсам болады ма сұрақ болады
саламатсыздар мен самалдың апасымын
мына синегра деген дәрісі жаңа сіздер айтыватсыздар тегін ыыы ол неде қосылмаған деп
жаңағы біз бөлуге не істейміз деп міне арасына кіргіземіз деватсыздар
осы кеше осы жылдың март айында мен соңғы рет неге апардым жаңағы ыыы кардиохирургия центрге апарғанда
ол кісілер только базентанды ғана берді ғой сіздердің жаңағы мемлекет тарапынан
сол кезде бұл кісіге айтты синеграны бұл кісі жетпіс бес миллиграмм күніне үш рет ішуі керек ы күніне үш
бұл кісі елу миллиграмм ғана ішеді күніне екі ақ мезгіл ішеді
енді сонда соны айтқанда айтты сіз не мынау синеграны өз өз қалтаңыздан алыватсыз ба бұл негізінде мемлекеттен бөлінеді
только қостанай облысында ғана ыыы бұл ы мемлекет тарапынан өте қиын дейді бюджеттен бөліну
а басқа мынау шымкент басқа региондарда бұны кәдімгі тегін алып ішіватыр
сіздер не себептен мұны не қарастырған жоқсыздар ізденген жоқсыздар деген сияқты бізге дәрігері ұсыныс тастады
негізі синегра тегін дәрілерге жатпайды тегін ы берілетін дәрілерге
ооо ол кісілердің өзі өзі өзі мынау несінде оқысаңыздар өздері жаңағы еще берді ыыы вентавис деген жаңағы неге аппаратына қосатын не берді
сосын базентан сосын силденафилді берді
осы осы негізі үкімет тарапынан жаңағы мемлекет тарапынан тегін берілуі керек тегін беріватыр сіздер ізденіңіздер
басқа региондарда ы беріледі а қостанай облысында бұл кісі енді қостанай облысы бойынша үш ақ адам
жетіспейтін шығар дәрі оны ыыы ғалеке зерттеп көру керек
бұлай болмайды бір жерде тегін бір жерде тегін емес деген ондай жоқ
ереже бүкіл қазақстанға барлығы да бірдей
сондықтан бірақ облысқа көбірек бір облысқа азырақ бөлінуі мүмкін бе
жоқ бәлкім біздің жаңағы кардиохирургымыз әріптесіміз кішкене қателескен шығар
біз зерттеп көрейік содан кейін сіздің студияңыз болсын я өзіңізге нақты жауабын берейік
шымкент қаласында айтыватыр да халқы көп орналасқан жерлер ғой мысалы
сол жақта көп диагнозбен мұндай балалар да анау сіңлілім сияқты ал қостанайда үш ақ ыыы не бар диагнозбен отырған үш ақ кісі бар
соның өзінен бозентанның өзін біз қанша ыыы нұр отанға да бардық ы одан екі мың он осы он жетінші жылы біз соңғы рет неге барғанда ыыы
ыыы неге көрінуге бардық мен өзім астана қаласында тұрамын и маған келеді өзім алып барамын бәрін осы ауырғаннан өзім алып жүрмін
сол кардиологический центрге барған кезде жаңағы кісілер не деді ыыы нені ыыы ой кешіріңздер ойымды жинақтай алмай отырмын
нені синеграны синеграны ы сол облыстардан көп көп нелер жаңағы көп региондарда беріліватыр
облыс бойынша үш адамға
соның ішінде иә базентанды олай болатын болса ыыы бәлкім ммм самал да нұр сұлтанға тіркеуге тұрғызып осы жақтан алуға
кешіріңіз онда емес кешіріңіз кішкене кім айналайын кішкене мені тыңданыз енді мен де біраз қызмет жасаған адаммын ғой
мысалы тегін беретін дәрінің барлығын бізде мекеме бар мхм қазақстанда қанша осындай мысалы ауруларға тегін берілетіннің
ол бір бүгінгі саны және де қосымша отыз пайызын артығымен сол дәрілер дәрмектер алынады
вот сондықтан жаңағы бізде үш адам ол жақта көп адам деген ол ол теріс ұғым
біз зерттейік ғалеке бұл жерде студияда оның бұл жерде ы бәлкім жергілікті атқарушы биліктің бір ыыы
жоқ жоқ жоқ біз зерттейік сосын нақты жауабын өзіңізге де студияға және өзіңізге де айтайық
бұл қазір жұмбаққа кетіп қаламыз теріс былай студияда отырып болжам айтпай алдағы уақытта соның қалай шешілетінін күтейік
екі мың он жетінші жылы кешіріңіздер осында пропискаға тұрсын деді жаңағы врачы
донор табылса біз жеті жүз километрден бұл кісіге ұшаққа болмайды ы пойызда екінші полкасына жатуға болмайды
сондай немен осында әкеліп нағашы апамыздың үйіне тұрғыздық
сосын оныншы ыыы қалалық емханаға неге барып сонда учетқа тұрды жаңағы прописка бойынша
сөйтіп келдік те донорға деп кәдімгідей дайындады бізді
күтесіздер может может бір жылдан кейін может үш жылдан кейін осылай әкелді де ы кірдік осында тұрдық
содан не квота дайындаңыздар квота дайындап кардиологический центрге жатты
жатып шықты одан шыққаннан кейін уже жатып шықты выпискасын бергеннен кейін айтады сізде уже ренжімеңіз сізде уже болмайды отказ
сізге уже операция болмайды да алланың өзі несі келгенше дейді сен осы дәрімен отырасың болды
мен сонда ойлаймын да если үміт үмітті ы жіберіп адамға не үшін олар ыыы сол себепті сразу үзіп тастады
кішкене психологический жөнінде ыыы айтуға болмас па еді мысалы бұл кісіге да
мысалы маған айтады мен еріп барамын
бұл енді қанша дегенмен ыыы өмір үшін арпалысыватқан адам ғой менен сұрайды
не деді врачтар дегенде мен даже білмеймін не айтуға
жақсы болады деп айтты саған деймін де шығып кетемін
сізге ғұмыр ыыы ұзақ ғұмыр мен ы бақыт тілеймін
шын мәнінде сіз күлімсіреп отырады екенсіз өмірге деген құштарлығыңыз биік екен
сіз анау баланың ы көңілін босатпаңыз
мына жерде күрделі мәселе тұр
жаңа айтып кетті бір ақ жыл өмірі ы бар деп айтты
гиппократтың жаңағы анты бар емес пе неге бір ақ жыл өмірі бар деп бұл балаға айтады бірінші
екінші жаңағы мынау ы туысы туысы айтып отыр міне сенің ешқандай үмітің жоқ бізден шығасың деп отыр
оны жіберген тағы да олай болу мүмкін емес бәлкім дұрыс түсінбеген шығар
бірақ мынау жәке сіз белгілі дәрігерсіз ыыы үлкен ғалымсыз
бұл дұрыс еместігін сіз өзіңіз байқап отырсыз ғой шын мәнінде солай ғой
адамға қандай да болмасын үміт беру керек қандай жағдай болмасын үміт беру керек
жаңағы айтылған ыыы мәселеге қатысты мен сұрап алайыншы
ы донор енді күтпей ақ қойыңыздар деген бола ма ондай
кешіріңіз маған айтты да сөйтіп міне сіз уже донор сізге жасалмайтын болды
не себепті себебін айтқанда осы диагнозын айтты уже ыыы легочная гипертензиясы уже высокая онікі уже болмайды
біз енді операцияны ол кісі только уже тамырлары жіңішкеріп кеткен уже біз оны бәрі ы жүректі тоқтатқанда бүкіл орган жұмыс істеп тұру керек
сондықтан оның өкпесінде де ақауы бар жаңағы несі бар сол себептен бұл кісі кетіп қалуы мүмкін салмағы жетпейді дейді де
тағы да тағы да рахмет аға мен айтайын
шын мәнінде маңызды мәселе самал тұра тұрыңыз тұра тұрыңыз маңызды мәселе мен айтайын
сіз жаңағы дәрігерлердің айтқанын мына самалдың көзінше ешқашан айтуға болмайды
жақсы ол түсінікті аға рахмет
ғалымға қоятын сұрағым бар сұрағым бар
кішкене самалдан кейін қоясыз әлеке
бүгінгі таңда сегіз адам жүрек ауыстыруға тұр
бір адам мен енді айтпай ақ айтпай отырғанмын бір адам өкпесі мен жүрегін ауыстыруға тізімде тұр
ол мінекей самал бұл кісіге өкпесін де жүрегін де ауыстыру керек түсіндіңіз бе
өкпесінің де қуысын жүрегінің де қуысын сәйкес келетін параметрі болатұғын болса оны мынау центрда ауыстырады
осы тізімде біздің координациялық центрде тұр жалғыз адам осы самал
сондықтан жаңағы ыыы сіздің айтып отырған нәрселеріңізге мен талай талай мысалы талай ы өз басым бұған куә болдым
біз науқасқа бір адам ондай сөзді айтпайды
бірақ туысқандары қоймайды неше өмірі қалды неше күні қалды неше сағаты қалды болжам айтыңызшы солай деп туысқандары қоймайды
мен ондайды айтпаймын
мысалы мен құдай емеспін ешкімге өмір өлшеп беріп отырған адам емеспін деп мысалы
бәлкім жас дәрігер болар қателік жіберген болар
енді ондайлар мүмкін болар деп бәлкім бірақ оның самалдың өзіне айтылған жоқ шығар
туысқандары қоймағаннан кейін туысқандарына айтылған шығар
мен бірақ айтып отырмын бір адам тізімде тұр вот мен айтпай ақ қояйын отырғанмын
бірақ енді мынау әңгіме осылай бұрылғаннан кейін айтып отырмын самал тізімде тұр
мысалы донорлар бүгінгі таңда осы ыыы солтүстік қазақстан қостанай бәлкім донор қостанайдан да табылып қалар бәлкім деймін де
ы сондықтан мен ы ойлаймын осы ыыы сіздің ы бағдарламыңыздан кейін осы программаңыздан кейін бәлкім біздің халық басқаша қарайтын шығар
соны мен тілеймін
мысалы самал секілді жалғыз адамды қорғау үшін сол мәйіттің өкпесі мен жүрегін алуға рұқсат беретін шығар деген үлкен үміттемін мен
дүниежүзі бойынша он жеті миллионнан астам адам түрлі ағзаларды күту тізімінде екен
дәрігерлердің айтуынша тізімдегі науқастардың көбісінің кезегі келмеуі де әбден мүмкін
ойланатын нәрсе
аман сау болыңыздар